Pues ji'im yë dun kuwa'atep awat's më bi'i yë dun nyakojëyën ko'o awat's ku esëp ko'o dun wi'iskuwiditëp manytë yëdun awach, manytë jedun tëjk tëkëp.